അയിനു, അയിനു നമ്ബരനി യോഛനമ് അല്ഥിന് ന, ഏന്ന അമ്മ മന്ദയു മസ്തു സന്കഥിലു പര്പോന്ദു। വന്ദ പന്ഛ ബൂതവലു, വന്ദ അയിനു തത്തവവലു। പരേ ഭ്ഹരതിയ സമ്പ്രധൈദു, ഇസന്കേരു, അയിനു മുല ബൂതവു തത്തവലു സമ്പര് കിസലവു ന്ദിഥിന്। കനമു ബൂമി നിരു അഗ്നി ഗലി അകശ। ഭുഖ പന്ഛ ഇന്ദ്രിയ ഗലു। അവു മനിശ ഗിപ്പു ന പന്ഛ ഇന്ദ്രിയ। കന്നു കിവി മുഗു നലിഗേ ഛര്മ। ഭുഖ കൈ മത്ഥു കാലിന ബേരേലു പന്ഛ പന്ദവരു। സ്തര്സ്, ഭുഖ, അയില്ബിന്ദു, സമ്സ്കുഥു, പ്രഭവ, അന്ജപുര, ഉന്ദു।